Bosaaji kam eɗi kolla ngiɗɗo ɗi, eɗi kolla jommaaji yidde, dow ɗatal ŋohugo, e bojji, ɗi ndogga ɗi ngaɗa ka ñakkaago, ɗi ngaɗa ka yiilugo wiccomaaji, ɗi ngaɗa ka firutugo, ɗi ngaɗa ka fittugo, eɗi piloo mo.